لازمك تختار النبات المناسب على خاطر فما نباتات يرتاحو اكثر في انهم يكونو في بلاصة مغطاة دونك تنجم تختار اليوكا الالوفيرا ect ولازمك تحطهم في الضوء المناسب مقابلين الشباك باش كي تخرج يجيهم الضوء الطبيعي هوما يستحقوه معناه و لازمك ديما ديما تسقيهم معناه مش اكثر من اللازم اما زاداومش اقل من اللازم انت و النبتة